Lokon'ny <hesitation> hafaliana sy ny <hesitation> hasambarana ny <hesitation> mavo. Izany hoe rehefa <hesitation> izy io no tonga ao an-tsaina an, dia fetim-piravoravoana a, <hesitation> a <hesitation> horakoraka, izany no tonga ao an-tsaina